Ngëënko këëlábana bëënjak cuwun uway, uway kúundoo káceep. Kunţú uyámënţ ní umbantú, ní elegum. Këënjá uwayund nţári, und lábaana pënde cíiwun káceep.